komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld segjum við frá

Landans fjöllum um bíllausa daginn og heyrum af stórafmæli

og nú verða sagðar

það eru ekki margir sjónvarpsþættir sem eru tuttugu og fjórir klukkutímar að lengd sjónvarpsþátturinn Landinn gerði hins vegar merkilega tilraun á sunnudag og var í beinni í sólarhring í Landanum ferðast umsjónarmenn um landið og fjalla um ýmislegt spennandi sem Íslendingar um allt land eru að bralla dags daglega þætti Landans var ákveðið að gera hlutina aðeins öðruvísi landinn fór í loftið á sunnudagskvöld eins og venjulega og var í beinni útsendingu fram á mánudagskvöld á þessum sólarhring gerðist margt mjög

skemmtilegt og óvænt umsjónarmenn og tökulið keyrðu rúmlega

kílómetra tóku viðtal við hundrað áttatíu og níu viðmælendur drukku níutíu og sex kaffibolla og tuttugu og tvö orkudrykki og eitt

en hvernig var

því þetta var meira en sólarhringur við vorum kannski akkúrat sólarhring í loftinu en við vorum búin að undirbúa allan sunnudaginn þannig þetta var orðið miklu lengri tími ég hélt til dæmis að það væri tvö þúsund og tuttugu einu sinni ég er alveg

mikið síðan bíllausi dagurinn var á sunnudag víða um heim og mjög margir komu saman og gengu eða hjóluðu í tilefni dagsins markmið átaksins er að minna á heilsusamlegar og umhverfisvænar samgöngur dagskráin í Reykjavík byrjaði með göngu frá Lönguhlíð og niður á Lækjartorg þar sem viðburðir af ýmsu tagi tóku við hvað ertu með hérna með skilti hvað stendur á þessu skilti

vandlega ókeypis var í strætó á höfuðborgarsvæðinu og

gátu látið skoða hjólin sín á Lækjartorgi en það var ekki bara haldið upp á

bíllausi dagurinn var samtímis í fjölmörgum evrópskum borgum meðal annars í Frakklandi Belgíu og Póllandi haldið var upp á afmæli víða um heim á laugardag á íslensku hefur hann stundum verið kallaður

og í nýjum þýðingum myndasagna um hetjuna hefur hann verið kallaður

saman og fagna fólk um allan heim hélt upp á daginn og klæddist sínum flottustu búningum í ár átti hann stórafmæli áttatíu ár eru frá því að hetjan kom fyrst fram í myndasögum upp frá því hefur barist við hina ýmsu skúrka í teiknimyndum og bíómyndum og er enn í fullu fjöri fjöldi fólks kom saman til þess að kíkja á afar sjaldgæfa í dýragarði í Kína en hún er grá á litinn voru lengi í útrýmingarhættu en þær hafa náð sér á strik hægt og rólega gráar

eru samt taldar mjög sjaldgæfar og það er kannski ekki skrítið að fólk hafi sýnt þessari þriggja mánaða mikinn áhuga